<hesitation> Karazana aretina ita matetiky amina kiva a faharomotana zao faharomotana rehefa fotoanana fotoanana fary iny izy a mamogno fary a de rombotra kiva zany longany matetika tena aretina itako amina kiva fa akotran'izany karaha sy de itako loatry.